Nti mmoa so wɔ atenka sɛ nnipa anaa? Aane. Mmoa so wɔ atenka te sɛ nnipa a ɔduru baabi a ne w’ani agye. Ɔduru baabi a ne wo werɛ aaho. Ɔduru baabi a wompɛ sɛ wobɛkasa biaa ho ne wote hɔ din ɔɔdwene wo ho. Saa ne mmoa so yɛ firi sɛ yɛde nnipa koraa toto mmoa ho a, yɛtim hu sɛ deɛ wode yɛ nnipa a ɔbɛtim awu anaa ɔbɛtim apira no, wode yɛ aboa so a, ɔbɛtim aapira no anaa ɔbɛtim aaku no nti dɔkotafoɔ koraa no, ɔduru baabi ne bɛɛyɛ oprehyɛn a, wobɛhu sɛ bɛdi kan de aboa ne hyɛ aseɛ, ɔyɛ yie a ne bɛaahu sɛ ampa deɛ bɛɛyɛ no, bɛde bɛyɛ nnipa so a, ɔbɛyɛ yie ama nnipa no sɛ yareɛ bi ne ɔyare a, ne ho aatɔ no nti mmoa wɔ atenka sɛ nnipa wokɔ wo yɔnko nnipa nkyɛn ne ɔpam wo a, wɔnkɔ bio. Saa ne mmoa so teɛ nkanka aboa bi te sɛ kra. Mmoa a yɛne bɛ wɔ fie no, sɛ ɔba wo nkyɛn ne wopam no a ne woyɛ no ayakayakadeɛ a, wobɛhu sɛ ɔmma wo nkyɛn bio. Adeɛ kye a, ɔhu sɛ wɔɔba a, ne ɔɔdwane aafiri wo nkyɛn.